Momba momba sakafon-drô A Nizeria ndreky, ny fahaizako irô any <hesitation> mihin̈a vary, mihin̈a mahôgô, mihin̈a zarikô. <hesitation> Avô ten̈a tia mihin̈a episy koa irô.